Jaenungavi kua tembiporu, yayajɨa veara ñanepöape, ñane piïjaä ñeita, jare yaiporuvi yayajɨa vaera oime yave yandepuera yayajɨa mbae iru tembiporu peva